kapaccingini joloq loq loq na nampa purana erodo tarakkoi gangkanna dua menneq nappai isapuangngi pabbura gangkanna loq erodo marakko <noise>